El qatz'yaqb'al re ajeer taq <hesitation> chi kikoj chu qajaw o qate't qamam <hesitation> rimal qas q'os riliik, xaqara' qaqil riij cha'nem rii' k'axtaj jab'ek riq'osaal xaqara' k'ey chek riliik li atz'yaq che qakojon ke' taq l pa't rixiken tz'e' ela' qas q'os kinna'an kinkojon rimal qas laj ch'u'ch'oj k'or <hesitation> k'ot kirb'an chuwan pina' kinkoj qaj che nisook wuxu' <hesitation> kinkojon juntir jun q'iij xa' kela' qas otz kinna' wiib'.